Sí, las cenorias, las espinacas, el güevu o las nuezis, peru, amus, que tapocu no es que yo aiga sentíu una mejora assinque estamus enas mesmas. No sabemus si veramenti las espinacas o el güevu son güenus pala vista o mos están enreandu los comercius conas sus martingalas. Pala vista lo emportanti es no eschangá-la col brilleu delas pantallas, que siempri se le puei abaxal i ai genti que amus...